Zaho tsy mahay mandrandrana fa ty valiko amy ty anako ro mifandrandrana. Satria reo maro ty anako va ty anako ampela iaby, le mandrandrana e reny ereo. Le reniereo ka mandrandrana aze, le reo mpirahavavy ka mifandrandrandradran'aby. Dia avy ka nama eo mba mamonjy ereo mananton'azy eo ka. Mifandrandrandrandra'eo i ereo. zaho naho ty vatako tsy mahay.